Eh, a l'é unna domanda che ti fæ a-a persoña sbaliâ, perché mi machine no ghe n'ò e no m'interessa manco aveine. Però magara çerchieiva de fâghe capî che quello modello o l'é un di urtimi ch'o l'é sciortii, magara quello modello o gh'à de caratteristiche particolæ. Çerchiæ de-de piccâ un pö in sce quelle cöse lie.